Pitumpulo, pitumpulo mesa, pitumpulo dua, pitupulo tallu, pitumpulo appa, pitumpulo lima, pitumpulo ennen, pitumpulo karua, pitumpulo kasera, karua pulona, karua pulona mesa, karua pulona dua, karua pulona tallu, karua pulo appa, karua pulo lima, karua pulo annen, karua pulo pitu, karua pulo kassera, kaserapulona, kaserapulona mesa, kaserapulona dua, kaserabulan tallu, kasera pulona appa, kaserapulona lima, kaserabulon ennen, kasera bulona pitu, kaserabulona kasera, saratu.